Ovun ɗo kam e huwa ta ɗatal naftirki e bonas gas koo yiite laatiriyee ngam ɗum fooyna koyels gonɗi nder. Koyels gonɗi nder ovun ɗun bo to ɗi poo'i sey ɗi wanngina poosu. Poosu ɗo kam to wanngi bo, sey ɗum naftira e fan, sey cankita poosu man nder ovun.